चेरइक बात करइकी माहा कतेक न कतेक बणइ चेरइ । उ चेरइया मधे एगुणा देगसार चेरइ हलिय सुगा । सुगवका कुनुहु सुगवा हलही पियार, कुनुहु हलही हरियर्, लाल्छर्, हरद्यार । हर्देरी मधे सुगवका काकारो थोरवा हलही गोरहर । काकारो थोरवा हलही लाल । इय सुगवा गहनी मकइ मन्परोलही गछव मा पर पर के । एक त एकरे रङवा हलही हरियारआ एक त मकैय रङवा फेरी रहलहि हलही हरियार मिल्सै ओसने ओसने हलही हसे चिन्हे हैने सकैलही । हसे हा करे गेले रहलही टेउ टेउ बजै ।